יא, ס'וויכטיג פאר אינגע מענטשן צו גיין צו אוניווערזיטעט אבער מ'דארף וויסן וועלכע אוניווערזיטעט אבער מ'דארף וויסן וועלכע יוניווערסיטעט מ'גייט ווייל ס'דא אסאך וואס האבן נישט קיין גערעכטיגקייט צו אנדערע מענטשן. סאו מ'דארף וויסן אז מ'דארף זיי שיקן צו פלעצער וואס גייען זיי אויסלערנען צו זיין גוטע מענטשן.